Nej rasun aráj sun 'ngo ngwii chana min akuan' ni ni hiaj ni kurukwi' urruhua nej rasun a ná toj, ninanj si min chuj ataj nej ninanj si min siu ataj nej ta kara' sun nej belu nej lí si min siu ta, nnún chakij kwenta tuka'man nej toj 'ngo nne nej kwenta 'hiaj nej to 'ngo kakwej kwenta 'hiaj nej toj 'ngo too koo nej, ta min aráj sun nej lí ku'naj siu ataj nej nnun chakij ta ni kwenta ri'ñanj nej 'ngo nuta nej, kwenta 'hiaj nej 'ngo 'nín kane nej, nej kwenta 'hiaj nej toj 'ngo rune nej ta min chuj ataj nej, sani ba ná toj karáj sun nej ta ni akuan' ni ni ninin ba nej sarten aráj sun nej, ba sarten lí ará sun nej kwenta nari ñun nej 'ngo chuj kwenta titín ñun nej toj 'ngo hia'aj, kwenta tanej kamin 'ngo si ki'hiaj nej chruhua 'ngo sarten lí ta, ni ba sarten chachij toj kwenta ki'hiaj nej 'ngo nihia chachij toj 'ngo ro'min chuj 'ngo ro'min 'ngo sopa, 'ngo ro'min 'ngo rosi ki'hiaj nej chuhua sarten chachij toj ni ba a'ngo sarten chachij toj lí, kwenta ri'ñanj nej kantu nej, kwenta ri'ñanj nej 'ngo rune nej, ta min aráj sun nej 'ngo 'ngo si-sarten nej, ni ta ba riñan riñan sarten. Si ba sarten si-mare, nej ba sarten si-kuran nej, ni taj ni'ñanj maan 'ngoj 'ngoj ni ta ba man 'ngo sun ni'ñanj 'ngoj 'ngoj, sani be nej ta min 'hiaj nej aráj sun nej 'ngo 'ngo sarten lí ta, ni hiaj ni ta sarten ta si ba olla kwenta ri'ñanj nej nuta, ba hiaj ni ba ná toj nitaj ta ka ni kuan'ni, ni bé ta nej ta aráj sun nej ni taj si aráj sun nej chuj, ninanj sarten nej, ninanj olla nej, aráj sun nej ta min aráj sun ngwii chana chruhua chiñán únj nan.